Eh, lalle jannde art e wallina yimɓe. Ngam wala jannde nde wallinta yimɓe. Amma mi annda note jannde art wallinta yimɓe. Mi anndi ni e wodi. Kanjum woni ko mi anndi.